طبعا التعليم مهم جدا في المجتمع لان التعليم ده بي بيأثر على الشعب في ان هو يبقى متعلم <hesitation> فيقدر ينتج في المجتمع لكن الجهل وحش و الجهل بيسبب الفقر و الجوع و بيعمل مشاكل كتير في الدولة اللي هو فيها